अपन जाना की टैक्सी अशी चीज है या फेर असो सादन रेवे जिसे अपन एक जाग से दूसरी जागे जा सका आ सका टैक्सी अपन है। हर जाग ने मल जावे भलाई अपन कोई भी शहर में रेवा या कई भी दूसरी जाग ने रेवा अपन ऊनी ये रुपया दवा अब ऊ रुपया किलोमीटर के हिसाब से लेले वे मीटर के हिसाब से ले लेवे या फिर। जो वहां की रेट फीस हो री यानी की उन जाग की रेट फिक्स हो री उन हिसाब से रुपया ले सके। <noise> टेक्सी में अपन कई है अपनो सामान ले जा सका कोई भी सामान ला सका यो सबसे बड़ों फायदों है। दूसरी बात या है अपन है कोई भी ज्यादा दूरी तक जानी तो टैक्सी से जा सका ड्राइवर पे अपन परोसे रेवे क्यों की नारों टैम हो गयो टैक्सी चलाता।